No fe hi keng sil nan emo til difain nan gan manjang pui chin ani. No fe a a hiyan gua dam tak aneya. Jum hi a chan tui chu alutea. Jum hi tui chuan sabun tui anjit te gan mani chuan puan a siyam tea. Jum hi tui alutea alute chuan no fe chung a khan tui ka a in ko la. Jum hi a in ko chuan gan juk man na gan nan tak a force kan pekan gan til non a khan aron dipuan te ani. Jum hi gan no fe a hiyan gua omo van kan kami tui ka alute na zung zung a chuan kami no fe ka a ko dam baka kan a chan in a ko alute a ko alute te ani. Jum hi tui kan mere baka kan a tui ka tuak china chuan kan tuya kan ti a le chuan tui ka alute le te ane. Jum hi tui gapillary action kan ti ni.